binee <hesitation> bare shereati dekkeni tabennoni haqqia ?sawumma sawumaa mare bines inin <hesitation> huji hinkabuu hujinen binaadamit itpangaa bines especially bines worrit fungen ammo bines laga dandete lagan dandete binaadamit ittin himpangituu maana wol lessiti ammo bines worrit fugen waatin sagale issa itkannite hakum issa ta sagalea itkannite futeni kateni dette won inin fed at won at fet midafetteni dub it kad jebit hakuma ishin sullen